A daginava zada fta ske tsa gomantiva ngal de de skenetse usarha ghe, ngaludghe ujarsaghe de thara sanatsakughu dadaghu ghe thara tapenagh sadatda kware skatsa gomanja cigabaka dashni kana aja makaranta kana mbaldukana kada kar e mamanda tharakana, mbaldu tsaka nitsa yare da baineka kakamamadan ihara tska, kaka gha gule dada wunda thara ayare a dagma sama kana tsakane vaha el tsakane aya karigh a tsaka ka eya karighatsaka te manmakarat daghuw tsage, amma man hara har mar har mab ngate da wayar man unidla da kari ghestate makaratakana ej kar ghare state makarata awude waya ihidea ihru wajarda wude sane ske kurwude, sakan tsa kwarmadir kwar dada bana kana eg tsare are makaratana kwar vana ta aja mamanan vjara gb mainetana kare gharstate dada sazana nasana vagha ah makarata vjarghu mama na ama mathanaganavate juwata makata makaranta sama engathara ga makaratava aya jwaya kawal tavar sanakana ilme kagaka ilime naiske yafi va l hincha. Ka ilumegh ngaske yefika ka ilune tsaua ka ke digna tsava shine al gbada takara ka manumanvete skenatsa manwude eciya ba vate aja thara sana kana lime gane limen ghare ko wuyaid kama, tsatsan kwara ne laha kama tsak har geda kama kada manamavate harharda vukwe kada marunan da vukwe shike ste kama ayishi kina tsa tsamanda manda haha gusal ga malamu skare ah gujal tsareme atargul da cigaba ka da malarda thara saganana hada haka alugaba makaranta, makaranta zana gane game bo jai makaranta tsanan san tsa wainaf gadadaghi kazud kwartari kwar kana duwada makarata da gida manwujaka nga afanitsa mabuduka ngath antsa mbuuk kwata kwata, mansake zadka na ka ujargha da mankana cigabakan kadama hki duniya skane sare ah malaka tsa ujarha. Lime zada ah ah dagina ah dagina kare gha rtsakaka ke katagheme tsauana bama tsamasam tsaiya ah laatitsa ilime, ilime tsame some ajavajan tsanava cigaba koma gami vaga ay game ay game tsigaba aishire mandamanda aithara kana ei vjarghu duwama mane haha, makarata zude <hesitation> saghakan makaranta kakafate zamu tsaka fatatsa zantsaka kina.